<hesitation> yáá ikúnyà màaké nyo ka bùú ŋe ikúnyà nyòo ka bùú ŋe bàá mu igagla màaké à nà zé ke iku wèe anikɛ́ àfà ɛnɛ́ɛ̀, ì fía ɔmi u na kɔ íɖìgagla gbàa náka ùfù u na kɔ íɖì gagla, mìnyè u na kɔ íɖìgagla <hesitation> áwa, áwa màa ówó bo funù búáá, u nakɔ íɖìgagla <hesitation> nááwù ká, áwa màa bèé ni kpo bɔ̀sìkplà áwa màa bèé ni kpo bɔ̀sìkplà, ìká bua uŋúgoàwa <hesitation> ànyàbílì <hesitation> uguàwa <hesitation> áwa kpi u nyo màaké ówó be ni kpo bɔ̀sìkplà ú na kɔ íɖìgagla úni sú máa ɔmi klà úni búá ɖálɔ̀ɔ.